נקדמל נקרא כתאב ג'דיד, חית אלחיאל קישתג'ל, ו כל ואחד קיصور אלקיסה בבטריקטו, אלפילם זוין ולקין קיג'יק ג'איז, בלא מא תסטעמל חיאל, אלכתאב יעטיכ אלחריה תשתכל אססואר פדמאג'כ ותעיש אלאחדאת ביטפאסיל אעמק.